<noise> די וועג וויאזוי פיש רעדן איינער צו די אנדערע איז דורך מאכן אלע מינע אינטערעסאנטע קולות. אויך קענען זיי נוצן א וועג וויאזוי צו ווייזן מיט זייער קערפער, אדער א קאליר, אדער מיט קעמיקלס.